ସାଗଃ ସବଜୀ କେତେ ଦିନା ରଖୀ ଲେ ଖାଈବା କୋ ମିପଦଖର ହୋଈ ଥାଈ। ପତ୍ର ସାଗଃ କ୍ଲୀ ଦୂ ପାଂଚ ଦିନା ମୁଲା ଆହାରଃ ଦୂଈ ଦୂ ଚେର ସବତା ହୂଁ। ଅନକାତିକା ସାଗଃ ସବଜୀ ଏକ ଦୂ ଦୂ ସବତା ହୂଁ। <hesitation> ରଖୀ ଲେ ଖାଈବା କୋ ମିପଦଖର ହୋଈ ଥାଈ।